La ku xen köö ñí e kóó’ráá’ jnáá’ e xin martillo re lɇ ñí jötu tyy re lɇ ‘mo ejö e bii kóó’rá’ e óórá’ ñí töö ta jmí’ kié’ lɇ köö tá e jmⱥⱥrá’ bii kóó’ lajyn tý bii <hesitation> bii jmⱥⱥ dxii ejö kié’ la jyn tý e kóó’ e oo ñí töö e nɇ ‘nɇɇ’ fí kié’ martillo.